Moroccon adhaa birri khabdhi adhaa ishian toko ishin wonn birrini mambo diniathi mambo dini islamuathi aminen arabunen lila adhaa ishia fandhothi aminen thaa adha dhungnen fannun jirthi iyo thaa africanen fanum jirtiyee amoo mambo birri ishianii mambo underloose culture suunen lila fan jirthi iyo medetranian meditranen